<hesitation> Fômba fipaindiren̈a, ia, tan̈y araiky zen̈y izy koa za mandiniky, faritry araiky arakaraka kolera tian̈a atao. Aviô koa zen̈y arakaraka fotoan̈a. De kôlôrena amy zay paindirena bàka zen̈y. Paindirena aminjay zen̈y izy mba sanjy zen̈y.